وبعد كده الأميرة ديه قررت شافت واحد من اللي هما الأثرياء هي كانت ثرية طبعا معاها فلوس كتير فا بعد كده بدأوا هما الأتنين يدوروا في الخريطة دي لحد ما عثـ ـ عثروا على كنز فا مشيوا ورا الخريطة لحد ما وصلوا للكنز ونشأت ما بينهم قصة حب وبعد كده قررت إن هي عايزة تتجوزه فا راحت لأبوها وأبوها رفض.